Norway haste ni nokbar twuibar khe hatai rwgui belai ferlai o. Somudro gana ni hatai jemon bergen tei stavanger hai jagao bisi rwgui watui kwbang fai o. O haste ni hatai jemon oslo tei lillehammer hai jagao khe belai kwchango tei borof klai o. Uttor norway hatai jemon troso tei kirkenes hai jagao sal rwgui satung faiya tei belai kwchango. Mura kuchuk hatai rok khe belai kirima singsa hatai. Tamoni hinba o jagao belai kwbang khe borof klai o tei nokbar kotor bo fai o. O haste ni nokbar twuibar achomsa bodologui mano. Aboni bagwui aro o tongnai borok rok jora jorao nog sewui ma thango.